Lanu bahasa Spanyol nanaan na sona asado lanu seni no musik boema lanu tradisi biasa ala tao nai tanggal sembilan bula hitu.